Kaua e posei elia i pinapo, i Petats. Poaj tuku kekerek wa man, lia ku spend je lia ku tapa i pinapo, Petats, tara suhis nitoa u hiningal. Elia ku mei taka boak wa ien i Sohano, elia ku mei taka boak wa tara mes a pal tuku-tuku tina posei e lia, e mei. <hesitation> Elia i posei i pinapo hamatolan, i Skotlan. Ba tara poaj ne heh, tuku ka goan mean e kaua, ne hualu a bubu tagoan, bubu hihin ne bubu jon. Lia ku tapa gon mei e ru ba tara poaj tuku-tuku kekerek notoku u an, ba kaua jen tagoan mes a kaua e lu hamas e ne lia, kaua Piahun na mes a titi e lu hamas elia be ru kahet ner elia, titi Ben. Poaj ti na kahet mea ru elia, ru lu hare ne lia pean taruru. Tuku kekerek u an, lia ku hat panahas nien e kaua tagoan, eiau a aunty tagoan, kove mei, eiau e kaua te posei elia. Kove lia ku solin tapa goan mei e kaua, kaua jen tagoan, kaua Dorah, ne lia ku solin tapa gon mei <hesitation> e titi Jiuh. Poaj hamanas ne heh, titi be re kaua i lu e lia be lam e la nam be lam na tapa mui Arawa. Lia ku ka gon mei ru suhis u hiningal, lia ku la turu skul tara masal u kekerek. Poaj ti kopis poij ua ma lam i pinapo, be lam me ka nam, be lia la nouk turu hatatei. Lia ka ga turu hatatei turu pre school i pinapo notoku has. Tara poaj tuku ka u an, be jin hatuj tagoan e Hatoli ne Tawan. Ru-ru hihatuj tamulam, tara, je lam i hahatatei tara luma ni heiheil i pinapo, luma ni heiheil a kajen tara United Church. Ba tara poaj ne heh, lam i ka hamas mei <hesitation> sia u poaj bu u-u jin hatuj hat er elam, "Eri e la ru tara luma ni nimat, lo te sagoh e nom u nimat, jia lo te ka me nom a pi, eri e kuas ru a turu hualu tsinih jen, be ri te sua wa ru i haus sik, i Skotlan". Poaj hamanas ti-ti pilei hakap u lam, ba hualu a teach-teacher nien e lu er e lam be hakuas e re lam turu tsinih, be lam e sua hamas a mul. Sua mul i-i Skotlan, be lam na galus e nam a eimou min pi turu mou i tamulam ti kahal u lam ti ka wa lam turu prep. Be lam e la nam hagom e nam a min pi tamulam, be teacher tamulam te sol e re Hatoli, eiau e kat a no be iau hat hamanas e na masal, "Kom hin hulala iam, eri e hois ne la poij hamas a ro." Masal e hituk u rin ias turu pukus, ka mei u sia u amua u roi jen u amua, e bungbung tun panahas. Ba masal e la hamas a ar be ru na pias er, be ru e rus noga tun panahas ne rim u amua. Be ru e nong e rim a tara min kolos taruru be ru e sot a rim be ru me molmol er elam, be lam e golan a nam i kotolan, be teacher haj hamas e ne lam, jin hihatuj e hat hamas e ne lam. "Si te jine e lan e mi, eri mei ta la sin me ma tou pias amua, eri e la ua rim i luma ni nimat, be lo te hagom e nom a min pi tamulo, be ri te la poij er." Be lam hat e nam eru, "E raeh i no, e nen poij e mua lam i tasi." Be lam e kuas a nam, be lam e gal poij hamanas a mul i pinapo. Turu mes u poaj, be kaua ne titi e lu er elam, be lam e la nam tara sia plantation, i pal Wakunai heh, Numanuma, be lam na kei e nam a suhis a jihau heh. Titi eiau e kui ya tara sia workshop i Numa, be lam e ka hamas mua tara pinapo ni nien, sukut ni i-i-i Wakunai Be titi e hat hamas e ne lam, "Eri e la ru tara sia tol, tol ne heh i Numa, be ri tena hoat a ro." Okay, titi bere kaua e ru favour kuru elia, mes a masal e mei mat. Be lam e kuas hamas a nam turu tsinih, lam na toan e nam a min kanen, a kukumba a melen, a kanen, kainkain kanen, hakuas e mua turu tsinih, be lam e la hamas a mul tara tol. Poaj ti na ka ua lam tara tol be lam e hoat e nam a ien, luku-luku mangil ni ka gon kuru mei e ru tasah e ru hatatei e lia tou hoat tuku kekerek notoku u an. Lam e hoat e nam a ien a para, nu kesa u para, lam i la has mel a ais te ka ia tara a ka te ha kei e ru ramun u pout, be lam e kat hakap mua heh, be lam hakuas poij e nam a min ka gon mei a hoat ti hoat em ma lam, be lam e kopis i mum. Ti ka ua lam i monakotolan, <hesitation> titi e hane ne na lium, a lium e kai i monakotolan, be iau e lu e na a-a u sak te sasak e ria gu, be ru e kij e ria rop, be ru e sak hamanas e ria a lium, be ru e les hamans me rim i monakotolan tere titi be kaua, be ru e popo er, be molmol ner, be lam na hakei nam eiau tara prij. Poaj hamanas ne heh, sia bubu, eiau e la hamas ma tara kar tanou. Bubu nien eiau e boak hare has a sia Bisop tara-tara lotu United Church. Ba poaj ne heh ti la ua ma ru be lam e haso e nam eru a-a-a jiien te ka na ien a lium, be ru e soat e rin na nen ia ru i Kieta. Poaj te boak u-u holiday jia poaj ni raurau turu hatatei, be lam e la poij e mum pinapo. Tika ka u lam i pinapo, lam i gal mel a maman a kanen, u karahai, u kon, a mali, na min kuban. Be lam a sot o nom, <hesitation> ba kar e kuas a na turu pontun, be hapis i lan i hapal, be lam e la ua mul i pinapo heh, be lam e jil i mul be ru na torch hamas me rin a kar i pinapo, bu bout e jil hamas a nam. Poaj te la wam u bout, hopis a katun e kuas ma turu bout, bout te ka na ien, a hopis a jon. Be ru e la rim, be ru me ngot hatatei ner e-e lam, be ru na lu poij e rim u bout, bu bout me nisang hamas e na kanen, be lam na sot o nam. Poaj ne heh, poaj pone turu hahakap turu hiningal, te gon wa rim a revan, be ru te me ngot er a min family taruru. Pean te ka na nien la hamanas am, be me hat hamas e ne kaua "Lain tamlomi e sot o rin." Be ru hat hamas ner, "man tun." Kaua te posei elia eiau e kakei pinapo, na kaua jen te kahet nin elia, elam ti tuhan la ien. Be lam e na sot hamas me nam a kanen, be ru e molmol ner a kanen, <hesitation> hahol ner a mali, i lu poij has ya lam a ji rako. Tou kaka tagoan tuku kahal u wan, elia ku kaka gon mei a kaua jien tagoan, na titi te kahet nin elia, tuku hatatei hamas uan turu grade one, be la no turu grade two, be grade four be lia ka gon hamas me nouk a titi te kaka gon hamas me lia ien, ne kaua te la bitein elia. Ba poaj hamanas ne heh, elia ku hakap hamanas u hatatei tagoan turu hatolim nu hiningal, bu hatonom be lia hakap e nouk u hatatei tagoan, kove lia ku mei taka la u turu mes u hatatei, lia ku kaka ku hamas i pinapo. Tuku kaka u an i pinapo, be lia ka me nouk u hakej, lia mas la nouk turu sia u hatatei turu bor tara Junoun, be te taguh e nou a tou-tou kaka i tagoan. Lia hakej hamas a nouk, be lia hasaput e nouk u-u pepa taka na boak hare mean a sia a-a sumatin tara turu skul te ka na ien turu hatatei nien, be lia na boak hamas gui Wakunai tuk na hatatei an, be lia la ua nouk i Iagama. Tuk hakap uan i Iagama, be lia me ka poij i nouk. Lia ku mei taka hakap si miu hiningal tagoan. Ka mei u tiam e boak, be lam i mei ta ka ua ma heh. Lam i la piok bitein hamanas em u-u hatatei te ka na ien be lia me ka gi pinapo, lam mei sai tana hakap miu hatatei. Ka hamanas u mes u hiningal, be titi ka hamas me nu hakej, taka la poij u uan i Moresby, be lia te na hakap e nouk u hatatei nien tara sah e iasan gon mei u hatatei tuku ka yan, be lia na hakap hamas e nouk u hatatei nien, turu-turu tosia <hesitation> a jinou. Hakap hamanas ian i Moresby, be lia lu hamanas e gum u Diploma be lia hakap a nouk, be lia loh poij i gum a tara balus, be lia la gum tara kulu, be lia me ka pas gi pinapo. Tuku ka uan i pinapo, be lia hatasu mas gua tara mij toukui han a pinapo, turu lotu na tara community. Elia ku ka gon hamas mei eru be lia te contribute o nouk tara sah a mij toukui te boak han a pinapo.